hadan <hesitation> akkan innaman tumiette <hesitation> maishan uff okot lilla dansamuu, saa agar hadantun dansaa tadibinnen dansamu, <hesitation> tadibin yaani ak drugsiti <hesitation> dub waatin nafsi te kas ufkette uf okotte borbadde sin qarqartu ammo hadan tunen tadibi ishiannen siqarqarti maan ennan yaani pengine dukub fulani kabda ak sokariafa amma ak preshafa hadda tannen waat tumiet siqarqartii pengine maisha tente okolti dubattan akkanean wajjibaa tumienon.